<noise> ma na set na awɛ ma mane shop oji mane vve se be oko oze mane vɛ se be oke bebet anyi sa kpa oko bebt mane vɛ se ni angom ma awɛ ma ondyɔɔŋafan shan ma ago ago avɛɛ ma domi ema ba ma we n osak ba dama wena anyi ba ma sun andyɔɔŋafan na go egya egya ma sene teke be don be ba be na nyi afan dɔra mu mani jo odop mani dara onyi na anet ko nyɛ wo onyi ma zene go esi anyi bi langale agono ovɔɔ ma na azhare egap naa pwetresi duka agono ovɔɔma sana teŋ be gove gono ovɔɔ ma ke nara onyi nbe amɛk oshe soko ba ke ba ede aŋa kebe mwet onum etat Kafi naka gya kpe soko set ma ke je odopɔ make ma gya ne ŋara onyi na atɔbɔ ma na anabɔ ma na awe ada ma na abe ma se si nyi be ma se si nyi awa eset be na be ma sesi nyi awa eset be na be ma sesi nyi otep be na abe ma se nyi otep be duk ma ne ŋara onyi na be ko sha gya se we na avam na anyi ba sede ma ŋara anyi shena shan duk onum ma sesi je na de sa vee oŋɔŋo go na nɛ na si ba odope nɛ oŋonogo na me na si ba o dope na set oji desa awe ma veɛ ŋee oŋɔnɔ gona nɛ na si ba odope make ba bine ŋaro onyi bi teŋa avɛɛ bi gya bi ŋaro anyi ma gena si ovɔɔ ma gona si <hesitation> ozobo ma goisi ovɔɔ aya ma goise akolba egya ma sa ne goise kɔ ma teka mi make goisi ma ma zene kpaa zhine andyɔɔŋa fan sana neka ma ba ma ne ko gɔkɔ mane gois Ago ozap awɛ ma mane ko gɔkɔ ma ne goise egya awɛn mane ko gɔkɔ ma ko faise awa evaru awe ma egya ma sene kpaa kɔ don ba ma na anyi ba dege ma se awɛ ma mane ciya be ko ku wo ooze be ka nyi ko ku wo okobebe be ka nyi na bi aŋa bi bi wena aŋa bi ba we bine set ba bi kpaa aŋa bi dɔɔ koko we aje aze awe ajebi gya mase we na ke kɔɔ make je alum mane shesu mane kap elam make kap elum awaa ka she no obe ma se ne shaŋ ageran obe be inde ka we no obe make shap koma cura amɛk su kpaa ko ovuza ko ogbegbe ma yi pam ba da aŋa make pam ba ede aŋa mane tema make tɛma maye fill maje goise ko woo ovuza ma tɛma mae tɛma mayi je vɔk na awɛ ma bi zhoma bke zhoma bine ko egbam bi zhoma bike zhoma biko egam bi tasa anet bi za we ne eŋu oke oke evaa Manyi mawe na angom anet elem abwoma ma eson ma mase son ma ba ede aka anet elem saa we ne edak eju akai anet elɛm saa we ne edak eju ma se sonma ba de bebe konyi awe naangom mase set ma son maba set naawe ma awe na angom akoi abe ejut bebe amma ondyɔɔŋa fan na akan amiŋ na ma na kan anziŋ aŋa ma na kan anziŋ na awɛ ma ma konase ondyɔɔŋafan to ko mu ko bi ke set bike ko ebwe amɛ bike bwɛamɛ bike bwe amɛ bike iyaa bi se biko bi goi aga ozop bike goi aga ozap bi bege gɔɔ aya bi neze ede elim wewe ma walk aga ma de gɔɔ aya ma Maye zeze awe ama aye zeze elim se we ba dege gɔɔ awɛ ŋɔnɔ amwe aziŋ awak ga owɛ ŋonɔ amwe aziŋ awak ga owe nonɔ amwe aziŋ awak aga ma kuma ma we na angom se saya awɛ ma sa shaki awɛ ma sa shaki ko nyɛ awɛ ma sa shaki ko nye aya be ko ema ejut ma we dɔŋ ejut ma ki dɔŋ andyɔɔŋafan ma a goi eze egya ma ze kpaa amma de mase fusha awɛ ma nyɛ fusha be ba nyi sa fusha bebe ka ciya ma make ciya be ezuŋ ma oondyɔɔŋafan ago seuŋ ma awɛ ma na go alato ma mase ne shop ovɛ na be veɛ ke vaa ɔwɛ ma awe na nyi ma konaso andyɔɔŋafan sana go kesha ovɛɛ ma sene vɛɛ seni